أنا نحب ديمًا نسمع أنواع مختلفة معنتها من الموسيقى، على خاطر كل نوع يعكس حالة مزاجية معينة يعني كل واحد كل واحد وكيفو كل كل موسيقى وعندها ال <hesitation> المعنى متاعها يعني في كل موقف يختلف يعني في بعض الأحيان نحب نسمع موسيقى كالم هات أديمة كلاسيكية وأحيانا متى نحب الراب والا الروك باش نحس بروحي متحمس أكثر.